Bu, la pesca da mieu i hueraparti que hiedi. Ena nevera no devías de queá-lu más de dos días. Tú vedrás, piensa enantis de mercal i de frital, qu'alogu tras del heol a friti, un ponel, delas sardinas, si porcima las queas ena nevera, pos prepara-ti. Essu, dos días ena nevera peru el heol se te quea en tolo demás que tengas ena nevera. Yo es que las comías assina namás que las apreparu si ain convidaus.